Pues lau refri nóh pues lau ba nó náh loi náh que bueno pues loig náh kie meig tsá tó lau laig máh tsá lau úh ñi aum lau já lá aí, láu já la yogur laú já láh muo tau bueno zeín íh loi máh oh muo tau por que éh máh náh jó pe zein hi loi máh lau salchicha lau queso chorizó crema la bú la muo aih máh tsá lau jaum máh tsá lau laig má tsa la gaum lau laig ma tsá la muo lau laig máh tsá congelar oh laig pues la bu já la mayor porte jo siempre náh taí má tsá lau queso quesillo máh tsá yogur já la ah maig tó áh gié tsá noh jo la go laú báh, zá li chá lain lau supongamos que lau ñiu náh zá muo loi tsá oh la bu chá chá naig asi pe lau múo tá chá la no óh éh aih li ngi ji. Pe siempre bá mai chá siempre bá mai cháh lá bu-la bu cha oh refri pe có refri especial pues la bú tó mju róh tó jo lau bá maig já la cui muo loi chí yía záh muo loi chí yía pe la bu muo chi yía pues la bu já leig tsá ain aín lá bu cerveza la bu máh ain lau já lah ma áin óh ain muo óh ain cuaquier cosa la ba pues siempre nai tá chái refri aú já la áh cúaig lau muo kó náh cuain que la bu, la bu tá siempre la bú, la bú já la cuáig la bu, la bu pues siempre refri maig tó para lau siempre ló tsá la bu pues meig tó oh báh zá áh óh meig tó.